Dige bwi nii mo chi nuwe mo toori nuwa lumati mor yiim kwarche chembonin fo kaleh weu, win, choma nanghen cheroti kibi kwando kwaama nee cheu, yob cho dob kini wuro kwaama nee cho fo kaleh weu achum koni, taar cho bulangti kanghe kwarche dume cheu, na cha no cho ma bo nanghendi, layee a taklang cho ti mor yim dume chembo nine. to winti winti taare wuro kangheri mwan chiya kanghe mo moki bilenkee ma tokke, man teri ki wo kabako, miki nii ma nanghen ti kibi kwando kwaama neeche, na mo too nii nuwa lumati fo kalehwo duweneko wo kaka kwi na bireti, kaka kwi nini bikungkughe ti kaka muu luwe ken kembo ken yim wi mwe na wonye mo man ki dige reu montuu funer chero montuu kuye che mon yo kab, mo yam chiko kunghe, kunghe, kunghe ner mwer, yee bwi niwo cha kaba tiye, kebo nyo, digero wiin mwa to tiye chowuro, nii wuro mor kwini kwob. Mubo kwini nukkun nawuro bili kee, ma nangheti kibi kwang chut, ma nanghenti ki kini wuro kwaama nee chiyeu, yee bwi ma tok nye? kanghem nob wi wuro dwene ko wuro, cha tano tom cha chooti nawo kitang ma yii kom merii, cha chooki bilike na nanghen yee cha matiyeri, cha mani mor bilkike, kibi kwangcher kwaama neche kwaama chi nuwe too dige niiwomatiyeri kwaama mani nyam nuwe cheti, ki nii wuro chwi natikang dor chero, mantikangcho. cha tano fiye dokari mani doki bilangya, mani ma bilangya fiye doka, ki tii doka ko bwiyo chilen, kitii dokako kwambo ken, ki doki chilen. dangke tokki ki nii wuroma nanghen kambonken take cheri mani a lee fiya kati, an fiya dige a tikang cho tiye. niiwo ma be chan fiyaka? mani a fiyati, no mo too ni nuwa lumati, kaka cha chari mo fiya dwidwi nyori. yire mwi kangheri di ki fiya nyo luma nyo, mana fiyati, mukti cho, cho chatiye, kicha mukti cho, no mo too nii ki kiyemerdi yooti ner chero kanghe dor chero, digero chi merang chinenti fiye merangka chontabi. mani twal kiyemer chero fune fune, mani twal kiyemer chero lo nyini, mani twal kyemerchero nanghe tano cho fiya dwendi chan kichim cho yom na cho chi nuwe cho too dige fini a bouti chike, mwe mo fiyari mo twallum, mo fiyari o- ob, mo fiyari mo twalum mo fiyari o- ob, lamo manghi mo yotiye? mwama yoti mo fiyanii fuu nabireti yam chikori mokii, nii wuro ki nung digewo, nung bo, ma nanghen cho fiya, na mo fiya nii ki kiyemerdi, ma nanghen cho fiya, futta fut cho mane cho, cho fiya, la mwe mo yimmo chorken kang mweko chubtini mwe, moki nure mami, nure wini, tangnumbo bi do fee mee dor dor mwero chile, minoo tangnumbo ki do che fee? moki mwe nure maniyeu, tangnumbo laki do chiye fe? nure chi domtiye doti, nubo buro mo chi nuwe mo too. Wanko kanghem bo wi, wuro chi nuwa lumati, wuro mo too chi yim di chi kwii nabire kenti, kanghem bo nubo bwir, chiyeu kangheri nifir chi miye rangitiye, wanko chwo mo too chi ki dimen, tikob chiyeb mwan tom chi ki. kiyam chiyem mwa nyimom chi, nubo kendo wank chiyeko ki dimen ciki twati ki twati, kidimen kidimen. Digero kenfo bo toktiye cho wo win chwat, no mo too nii nuwa lumati fo dorbitineri ma manghen kambo ken, mo too nii nuwa lumati fo dorbitineri kiyemer chero, macho twal fune fune, lumako cho nuwa tiyeu, dotanghe cho nuwam kabake cho lumako bouki bwiye dotangheu chiya dotangheu, nuwam dotangheu ki kaba, bo mwa fiya lumako ki bwi, no mo terten no chwekako dau nuwe, mo kwenangtendi yila chu yalak chek ma mo tauti, yee bwiye mo fuuti kwerwi, cha bwentano kulen kwali di, nii chwoo yowe ki nofe? nii cho yo weu me dor mwero nii cho yo weu ki no fe? kulen kwaliro manitaa laa, bwe bangjinghe tok nyo, ma wo mweu, mwe mo chwiti ka kulen kwalideu. Mi mwe yee mo mani nubo biya fiya kwali mwero tiye, me dor mwero chile, chwirebkulen kwali no kulen kwaliro yori kabori ma wo mwe na yo, na nubo fiya kwali mwe ro, dige bo toktiye cho wuro win chwat chunghi ma nanghen ki bi kwan mwer, chunghi, no merang kari meranghi yoti dor mwero wi cha tano bwen tano futti fut, mo matiye ri, mani ki nero win na mwi mani ki nero wiin di mwa fiya, an ta laa, mo mani ki nero windi dwene ko wuro filangko an do mwen, mwan nuwa luma mor dume nee mwe nawo kichang ma tokkeu cha no, nii wuro choo take cheri cha fiya charito dim binini cheu, diim chwaye tinim chembo, dim lohni cheu. mo fiya nawiye bwen ta mo to- o chori nungnen ka nungka, keti bidanghe kanghe wi na chi neye nandire, kii nii kanghe nan no wi ki chor wurat, wura nin tam chi chungnukud chi gwam, dii la nii wuro tuu kwaki, to mob wiche chikori wiche chi wiye chiwiye chi fini cheli, niiwo tuu kwaki to chwo yoken, la choro kentanghu ka, bo chin choo tombo, chi dirang binini chiyeu. Chin diran chwa yetini chiye lohni chiye diranghum ki kwilentiyo wuro chi chooranghuweu, bidom kaka tunka kaka, kawiye kaka, cham kaka kawiye kaka, bidom tanghum kaka, twati twati chi diranghur luwe chiko, bo chiti chai chiti noi. chiti chai chiti noi, dila niiwo yaa tuu nini nung kwakito wuro cho kwome, bo chi yim kale na wonyo chi fuwa kantiri, nii wuro wumo nung kwaki wuro tuu mob nawiye chikori. nawuye nunghi dik dik dik, kinune bweche yee nune ma bilangya bebei tiye, bweche ki eh, ki ye bwi nune ma bilangiya bi bei tiye? eh bweche ki, nune wiche nune nyimi ka? nune tabum yee. ke cho doro wuro ke cho kwaki to cho mob nune chikori nune mwer chinen noberi la bo fe dwen nune cho mob nune chikori nune fwem kabi nunghi, nune a yi chotiri ki, ye bwi cho ma bilangya bibeitiye, yebwi nune chibo wiye, ki bi bwi kwaki towo mo mob yechiko cho chwo lama chin wiye tiyeka? ki nune tabumye?. ke nune chiwiye nune yarken chiko kukchakri ki chon twal cho, chon diri buri numa kwaki, chwo nyeu dotanghe no, chor dotanghe, mwi keno na luma an chiwiye, a nung kal nunghi na wo nyo, yee bwiye chin chunghi, chin ma nanghen, chin diroghum lohni chiye ki chari, chodige bo mobki nung kwakiri, nungkabi nunghiye, to la chi nuwe too chile. Na too mwekenna chibi, bo fe choro wureno cho chiwiye tiye? ke chor dotongher di dige ma yiikomti ma kwoob tuu kume tiyeu, no mo chunghimo ma nanghen kambokendi, mwan fiya charito, mo chunghi mo ma neghendi, mwan nuwa luma mor dume nee mwenin fo kalewuro mwan nuwa luma kambo ken, no mo chunghu mo mabo nanghendi, to bilike mayii nen tiye, duwe no ko wo dotanghe tam dor mwer, luma mani fiye mo wiye, dotanghe, tala na mo too nii kiye kiyemer nyori nuwe mwe a yarumti mwe mwi keno lumaka? dotanghe cho nuwa, di mo fiya kiyemero munum fo bila, na ke mwe yim woo nanghetiri, yiiki na mwi, mo mwa wootiye, mani nyo kee ma. andi cho chwo fiya cho wootiyeri? ma mwe ken na fiya na woo, ma mwe ken na fiya kiyemero na tiyen nabire chiko, mwe mo ywika koro, mwe mo ywika kiye fo mor nere mwe mo, ki yiiki, ki nobo wii, yiki dwenkin bwiyam, yee bwi mo ma kiye tiye? na ki mon mananghen mwerdi mon mani nero win nawo che keneri, dwenewo moki yobo ner kiyer, yore ner kiyer.